Uwari tereka ndee, ndevafundisye, <noise> nyivagene, uwari twisuke isufuria, tutenga, tuvika tuvika amakasi, hamamkikai, kutenga au munyakala piutengire ukujila amakasi kajevule, apyakajevu kamusele kwakwisafya usambula wetwatwisiku <noise> twisuka powisopa mumakasi apiausopile mmakasi, ukaloka kaloka wisoma amafuta, wisopa umwinyo. Ila avangi vavitereka vitenga amakasi <noise> kijevula pyakajeuwe, wisopa amafuta, wisopa umwinyo, wisopa nitunu utungi avajifa vakisasa. Ila uwe twatisopa umwinyo namafuta, upindula upindula pyopindue, pya- ukuo- ukubikira uvika umooto pakianya napasi, au uvikile ikaratasi! ukubikila nufuniko, apiukubikie ufuniko, ukojela asipya pyasipie, <noise> upindula tena wilola kama vupya kama nuvupi tena ukubikire. ukojela sipye vononu poukwipula, wirya kutenga ulukulya uvika mubakuri poutenga ulkurya <noise> natwatwile isijiku twatukojela sipitsake. <noise>